یخچال ماته د تازه‌والي، ارامتیا او اوږد ژوند سمبول ښکاري. دا هغه وسیله ده چې د خوړو ساتنه کوي او د ژوند په ورځني جریان کې ډير ګټور دی. یخچال د تازه مېوو، سبزیجاتو، غوښو او نورو خواړو ساتلو لپاره اړین دی، چې د خوراک لپاره یې ښه کیفیت او خوند یقیني کړي.